באש תעלק לאוח'ה אלאלחיט אול חאגה כנכּתאר בלאצע מזיאנה לי בּע'ית, מןבעד כנג'יב מסמאר ולא שי בּרע'י צע'יר מע מטרקה ולא מפכּ, נקס מזיאן בש יכון תאוזן, כנעְלם אלנוקטה פלאלחיט באש נטרוק מסמאר בשויה חתא כיכְּדכל ולכּן מדירש בזאף באש מתכּסרש אלחיט, מןבעד כתעלק אללאוח'ה וכּתאכּד בּלעין בש תכון מסתקימה, ואדא בּע'יתי תסתעמל מיזאן צע'יר בש תזיד מאלדקּה.